Inā ʻo kēia koʻu mana kalakupua, e hoʻomaka mua wau i kekahi ʻano hui me nā hoa a e ʻike kēia mau hoa i kēia mana kalakupua oʻu. A leila e hoʻoholo like mākou i ka hana e hana ai no ka mea, e hoʻohana paha wau i kēia mana kalakupua no <hesitation> ka hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻāina iā Hawaiʻi. He kūʻai paha, he hoʻihoʻi.